Ebaya dugie-ghon-ghon bhu kina-ya-biuwel ebaya duehe amie so edela yon edeli-ebi bhiomon won wdelor ghari otue ewel bhotue. edosu- huan nian edofi- gho nian edogboke e <hesitation> ona nor ror. ohen norghian bhe dor neromhon nian eso- ewui enor ijan kpu huan nian edomu edogha wel mhi hia bhu ghe edo dela yon egha dela yon edofi nian ewodor gbe-gbe gbe edeghi woke eghai sowu eso eghi kpa eya mui picture kpa eso gha mui picture kpa ewo feko ewil ona khere Ne mienmu yi <hesitation> ekpe-tiughem eghem- huonihia fo, amieso ewe ekhia dho lue ne gha kpolop edho ladian, edho dehi agon, edho deli-ebekun! Bun amieso negiro lue, uwi bhe dho ti ikolu-nowe udho toyan kughe aghuke bhotue, eso who kpuke inuite, eso dho tie-mhibhor e ne dho guiyan du-gie-oghon-ghon ughe na yabiyan, edho woselobua obihu, edho gbuke, adhofibua, obihu, edho gbuke, adhofiniyan ikohu nogho hia re-re ue re edho le-le ghon-ghon, egha le-le ghon gho fo agha luemhin hia re-re fo edho kpa